Raha ataon'ny vitsiky handaminana tropin-jareo: zare efa mahay hoe ity mpanjaka, ity vadim-panjaka, ity mpiasa, ity, efa samby mahay andraikitranazy zare ao agnatin'ny tropy misy zare akao ke milamigny ho azy fianakaviagnan-jare.